Nor oyare livei noryare yaregbebu were nor egbemu ukhamoik peghoro obo nabi umoiebebiso uwengbe beghi umoi ege bi iyor umoigbebi erah nor kira emati ta fiowo uwerenuraye rekpo nabimemowo eyara irasa moi uwere niyereo than iyona rowenine igbatua oghenodu ogenachiorege yarona nare mie meze or remirogbe wagbor rariro roze nwereme ose erena <hesitation> oya okha reyonor yerenoworo di aboyorari gba uwere aregbiya re norozoye reneni oworo rokhi nwegbe bi ami umiegbe bi ozawo noki rakhio understand ie orurweren iyera otakeie as egbebiokpotso egbebiami orero khwo orikpogorona oremareni re umoiku kere udetor ukhadetor ogba akirena okuwi kpeghoro yewo emarere o odiowa ememere re nu ke rekpo umie emuyor kharukpo emu ogoro ruyokhano emuyokharukpo emukharu sti pegu roru yor khano umierereze ste mara reo umikpegorue rere irigho ruka rero kuo umikpeghoro reroku umikp ghoro redema kiyora egbe umikpegoro rerema narare umikkeghoro refira yiobebi eraze zeba nireye emire kere kpo emí redakere kpo ure uka khiowe hemudakere rakia ra wa ri.